لو سألتني سؤال زي هذا أكيد بختار أكون مؤلف، تدري ليش؟ عشان الكتابة فيها سحر أول شي تجدر تتخيل أشياء كثيرة، كمان أجدر أسافر بالعالم وأعيش جصص مختلفة كل يوم من غير ما أتحرك من مكاني، الممثل أيوة حلو بس دوره جصير، أما الكاتب فإبداعه يكون للأبد.